<hesitation> Fomba iarovana fampitahôran̈a tsaiky a lekôly zen̈y, koa aminakà zen̈y, <hesitation> irô io zen̈y tambitambazan̈a aviô mila mahay zen̈y ino raha ten̈a ny tian-drô iavian̈a. Abôkaiô koa zen̈y mpampianatra zen̈y mila marikitry irô tsy mila mampavozo fa mila man̈amia korazy irô zen̈y beka zen̈y irô mba taman̈a tsara a lekôly.